Malasia ko <hesitation> guɨnoi dependencia reino unido gui mil noveciento cincuentai siete jayae jeta gente reta oiko jokope va no, añae aramoete okuakua jokua ta, gente reta rupi jare korepoti rupi añae jeiete añae guɨraja guɨra añae teko kua añae opaete mbae arire rupi kambio reta ou ou va jae reta guɨraja guɨreko añae vi ikavi